די וועג וויאזוי צו <hesitation> אויסרעכענען וויפיל געלט מ'וויל אויסגעבן ווען מ'פארט אוועק אויף א וואקאציע איז קודם זאל מען וויסן וויפיל מ'וויל צאלן און נאכדעם זען וויפיל ס'לייגט זיך אויפן שכל מ'זאל קענען די ווייניגסטע צאלן. נמשל וויפיל מוז מען צאלן פאר- וויפיל גייט מען צאלן פאר די וויכטיגסטע זאכן ווי א- ווי צו שלאפן און וואס צו עסן און אזוי קען מען ווייטער גיין.